Eee gnarety moa la mitovy amin'ny arety-mitovy amin'ny faty lafa avy ny fotoa mamparary zay la marary vatany ny olombelo soa avao ny mitsabo tegna.